كل مين بيجاوب نفس الجواب عن أي حيوان يمثله، وأني بعد عندي نفس الجواب، هو طبعاً: السنورة. أني واجد أحب السنانير، أو القطط، لأن هي يعني تحب المغامرات، تحب ترو- تروح أماكن جديدة، تحب تتعرف على الأوادم، وأحياناً تبغي تكون يعني بروحها، ان الناس يهدونها في حالها، عشان عندها يكون وقتها الخاص.